Kenia jaevi africano, jaevi tëtä oiporara ïruva Tétä retagui, ëreï kutɨgui jaereta kïraïko oiko retava mbaetɨ yaesa, ërëi oïmeko aipo jaereta oikua kïraï oasa yogueru kua ara rupi oikoretava, oïmeko aipo jetape jekorte oyoavï, ambuaeva teko reta ndive